इंडोनेशिया के सबले पुरानी सभ्यता बुनी चाहे मुनि सभ्यता। रहल छे इन्हा ईशा पूर्व चौथी शताब्दी तक काफी उन्नत रहल छे। इंडोनेशिया के मानव इतिहास कम से कम एक प्वाइंट। पांच से एक प्वाइंट आठ मिलियन साल पुराना छे इंडोनेशिया। में काफी समय तक हिंदू और बौद्ध धर्म रहल छे इंडोनेशिया। में हिंदू और बौद्ध राजवंश के राज रहल छे जैसे किर्तानेगारा। और त्रिभुवना जैसे राजा यहाँ सदियों तक राज करल जाए छे।